पहले ठंडा खाना माइक्रोवेव म रखदु। टाइम सेट करदु और गरम करणू। माइक्रोवेव म खाना जल्दी गरम होलु। ध्यान राखदु कि खाना ओवरकुक ना होलु।